﻿Organik oziq-ovkatlar tabiiy usullar bilan ishlab chiqariladi va sintetik pestitsidlar ogʻitlar yoki gemolardan foydalanilmaydi. Bunday oziq-ovqatlar koʻpincha atrof muhitga, kam zarar yetkazadi va kamroq foydali moddalarni oʻz ichiga olishi mumkin.